<hesitation> Poo'inirga sumaare, kuutiniranga e hiite arande e nga woodi paŋka, e nga woodi cyclone. to nga kunnaama sai fanka wailito dum heba henndu dibbo tuundiiji din din di pat.